असा तो संसार <noise> में घणा ही पक्षी रेवे। फण जो मेइ याद haie वे पक्षी कुछ अण तरीका से है। जस्या की मोर, मॉर्नि, नीलकंठ, तोतो। मैना, कोयल, कागलो, बया, मुर्गी। उल्लू बतख हंस <noise> गरुड़, बुगलो। गोरैया, गिद्, चिल, बाज, सारस <hesitation> किवी। तीतर, चकाता, <noise> शुतुरमुर्ग, हुद्हुद्, पेरू।